Dekudinan hé nani nrutía nrutía, jadi va'ando nrí yú yúnakendo dakando ñá nrutiá, dkutun <hesitation> jádakendo he <hesitation> yuté chón yukú, kadakendo <hesitation> nruti'á dekutuku <hesitation> já chindo taco, ja jando tiuku unkande yú dakendo nrutía, <hesitation> dekendo tiuku chí nani, <hesitation> xhidá dá'a já davando ditá chidakendo nrutiá ñá tiuku ña ló dakenna ná xhininá já nrekú dii ti'á.